أيوا ممكن تحقيق السلام العالمي، بس يحتاج جهد جماعي، وتعاون بين الدولة يعني لازم -نس- نركز على الحوار ، والتفاهم يعني، ونحل النزاعات بطرق سليمة، التعليم والوعي الثقافي كمان -يعلب- يلعبون دور مهم؛ لإنه يساعدونا في بناء علاقات قوية بين الشعوب، الدعم الإنساني، وتحسين الظروف الإقتصادية هم أساسين لتحقيق الإستقرار، والسلام.